Dia vity no koranesiny amin'zao, raha mande vity zany moa zaho ley koa de tsy maintsy mitondra rano zaho, mitondra satroka raha mamay be ny andro, mitondra e' <hesitation> parasolo tsy haitsika ny afo- avy tampoka ny orana, sakafo moa maha-olombelo tsy maintsy <hesitation> andesina avao, manahaky ohatr'izany no andesina amin'ny raha ohatr'izao.